Obusama bukaleka abandu abomo bulhambo ibaghana erithunga ebindu ebiwene ibaghana erisoma ndeke ibaghana erirya ndeke ibaghana nerihimba ndeke neribya omwa buholho bwabo ngoku batholere

Byamabirileka abandu ibabya banakwa kandi ibaghana erithoka erikolha ebyabanzire omwa buyingo bwabo.

Yikabeghesaya emitse eyitiwene kandi eyaleka ebikala nabandu omwabulhumi

Ghukabitakanizaya ndeke iwabitheka kwaliko iwalinda ibyahya ndeke iwabihukulha iwabirya

Wukabya imuwamathunga obuthuku obuwene erikoleramu ebya wanzire.

Thukakoleseya amaghetse irihaghu okwa syanyusi isiri hakuhi nethu eryuthangirara gho mo malima omo mughulhu thukabya ithunemulima

Iwalya ebyalya ebiri mo ekyirisya kandi ibwaleka erirya ebyalya ebiri mo maghutha manene kutsibu iwalya ebyalya ebya ghukayirimira omo malima waghu

Bakabulhawa esyosente esyeribawathikya neru ibathwamo ibakolha obusingiri ibwatsandya emibere yabo

Rikaleka omundu inayiponakandi imibiriyiwe iyaghana nerighenda ngokwayisunzire kundi ibwa akabya inamathebwa

Bakakolangana ne gavumenti I bathuhikyaku obubalya hakuhi ne wethu Kandi ibaletha amalwaliro hakuhi

Thukayibweka esyambulho omwabanywani bethu isyathuwathikyaa eribathwala omomathendekero

Thukasyoghaya omu amaghetse ne sabuni obuli saha syamakyina isabya isinahenirye obulikiro

Thukabalholererako omwamibere eyihundukireho okwabu abiwene eribaha obuwathikya neribaha ebindu ebya bule

Thukalya ekyerigholho wabirighunza iwasaba neru iwayakesya

Banganakolha obulime ibakolha nemibiri eyobuyonjo ngeryoya esyanjimba eryoya esyabakuli neriramya omukama.

Bakasatha omupira ibigha nama ah hothole ibigha nerikania na bandu ndeke

Erikalha na bandu ighunabasi ndeke, kandi iwikalha nabu omu bughuma ndeke, kandi imwabya imuna sene omu malhambo wenyu